Mun pia kan tihi, mun pia gunga tranga an loa an jon kom emo, plastik a tranga siam tepo mun pia aung trina tu na nga laya atat. A fong sey dewa siam emo, a fong mun pia fong ang atoy dewa tepo aung me trina. Mun pia him mun bal. Pia fainan kan mang trina ni. Dan mun pia him <hesitation> a noi lampang. A pia na angka. Mun dan kan potpei. Kan po til balo om. Til nok balo om neru. A pia fai thea. Mun pia mang him. Kan til. Pia kato kan la kom anga. Kan piat kom anga. Tutu. Das ben mangin. Kan la. Kan la <hesitation> taufe. Kan la tutu. Kan pai kom trina. Mun pia him. Til noi. A fong a lau sey dewa pejon. In tung hol nan thea. In tung di fainan tepo man thea ni.